والله المكالمة دايم أفظل لأن الصوت يوصل المشاعر بطريجة ما تجدر الرسالة النصية توصلها، لما تتكل مع أحد تحس بتفاعلهم وتشوف إذا هم فرحانين ولا زعلانين، أما النصوص أحيانًا باردة وما تعبر عن اللي في جلبك، وأحيانًا الرسالة تاخذ وجت لين حد يرد بس المكالمة على طول تحصل جواب.